अगर सूखा अगर पड़ी ची कृषक ते ता हम इन कराला की आपा तालाब आजकल सरकारन ता तालाब खोदुंडो हमते सुविधा दी ची हमुन तालाब बनया ची वे बुदीन भी हम सिचाई कर सकन अर नीता हमार जू नदी नाला छिन हम वेमा मोटर लगेते पानी सुविधा भी ची वेते भी हम डाल सकन।